<hesitation> to, mɓəp nnap ta̱ ka̱ nlà pa̱ nza̱ njul va̱ n ɗom ji yà, kuma iza̱ nak ka n ɗom ji yà. Njul va̱ na n ɗom ji ka̱ chichat te njul ngga amar a ya a ya inan. Ka̱kul pa̱ ka̱ walang va ta na mma na na a yi ko uza̱ ɓa apambin pa̱ uva̱ aka̱mshi yi uva uva uva uva a nəm nka̱mshi pa̱ kpaktak onəm va̱ oma na nnandər ka̱ na a. Awalang va̱ ta te ɓu ya onəm ro va na u lyang ko oza̱ chit a nəm igi izun igi izun dede chit u ya oza̱ ka̱t te mmakmak o nal onəm, okpa onəm, onəm oga ngbak nzhi onəm ko onəm va̱ ma o təm o nəm nɗyang nzəng ko oza̱ awalang va ta na na ɓu ya oza̱ i wong i vang i ɓa nga nzhi i ɓa i təm o nap aga tade. Awalang nta iya̱m nri i vəng va̱ na u taba chit u ri ka̱t ma nna ɓu ri ka̱ walang ta. Awalang va i na nnandər mma ma̱n ko pa̱ awalang nri igi iya̱m ri inəna̱n Awalang aga nna imwa ôwan onəm awalang aga nyám nchang ìgwak yi, awalang aga awalang ga ngba̱p nza̱m ka̱ nshi iya̱m shishi pa̱ makmak ka̱kul iya̱m va na nrere ku yen və ta ma re na ɓa ka̱kul pa̱ ma mar na ka̱kul nka̱mshi yi ka̱she apambin va̱ ta̱ a a nak te ka̱kul pa̱ ka̱ walang ta ko a ya ka̱ nra ìgwak ka̱t ma ɓu ya ngga nza̱m va̱ mí nəm ki igi iya̱m va̱ mí nəm, ka a yada va̱ onəm i vang nzhi. Ko ɓu wa kukun ma ɓu nyi nkun ɓu ka̱t, ka̱kul ka̱ walang ta ɓu ya ɓu fa ɓu ga nzhi anəm, igi uro igi kpal ikaba i na ɓu ko ɓu ri. unoro igi kpal nkpang i na ɓu ko ɓu ri ɓu ri. Uro igi pa mməng nggo i na ɓu, ɓu wa, uro for izhe igi yar i na ɓu ka̱kul pa̱ ilum iga nna imwa ku udanggo, ko u ya ko, ko u ya ko ka̱t ku fəfa te uro igi i ya i na ɓu ko ɓu ya ɓu lyat ɓu ya ɓu lyat ko awalang ta dəker ku nəm ro i ɓi ra ayang, pa̱ i ya ya iya̱m ro pa̱ a ri ka̱t te awalang ta ya ka̱t. Awalang ki didi kuma aga nchen ndər nchen nzhi owan onəm nchen nre aga nung ka̱ ntəm isur owan onəm ko. Ɓu ga te ɓu ya onəm ya ka̱ nzhi pa̱ jur o təm isur wo o yəl nyəl O nap oga tede wo pa̱ sosai har ìgwak wo igi gandama o wong ka̱ tak ta o ranggang o ya igi iya̱m pa̱ ɗongɗong nro ma iya̱m nwa va nu ta ba chit u wa ka̱t, unəm i ɓi na imwa a ɓu ko iya̱m nəna̱n. O noro te iya̱m wa amolt ta̱ te deker ki i ya ki wa nro ma ka̱she izun te sai njul a wop a ya nəm va ta na mi wor pa̱ akritimiti a njul awop a ya anəm va ta na ta te ɓu ya mí na oro ko i wa mí na izhe oro ko ki ilyat ko iya̱m iforfor te ma ka̱ awalang va ta na mí na oro ko ki lyat ko. A nak te ɓu ya awop mí nəm a wuwop igwak ɓu i ra ɓu ya ovan bwanbwan ishi ngga nnap nshi ka̱she nzhi awop. Ovan bwanbwan i nəm igi iya̱m pa̱ ɗongɗong, onəm oga nshi nnap nshi awop mí wor pa̱ okoya ishi igi iya̱m shishi pa̱ ɗongɗong ɓu ya tak i chang ka̱ ɓu ko u ya ka̱ nra ìgwak ka̱t ku tar nzhi awop nda ta bu ya nnap nəm ɓu i ra i vang pa̱ sosai. Ka̱kul asa̱l va̱ na mí mí nəm njul va̱ ta ko á. Onəm gba̱nggba̱ng i wong i vang nzhi ka fin ki i ɓi i le ki ɗi. A ɓa ka̱ njul va̱ n ɗom ji ki ɗiɗi te ka̱ njul nvəng va̱ na mí là pa̱ njul ikú ayesu á. Mí wor na pa̱ aista, aista pa te wa nji yi te na nnandər ko pa̱ ba pi ilum va ta uyesu kú ko ka̱t ama i ma̱n ko pa̱ awalang va ta uyesu kú ko, akú ka̱ ka̱kul yi Uva̱ kú ma nak na ku uza̱ wong ki ɗiɗi ta̱ ɓu ya unəm va̱ i ya ɓa njul va ka mar ayesu ta ka̱t te awalang va ta uva̱ ɓa ko ki ɗi ɓu ya mí nəm nga nnap nnəm pa̱ ɗongɗong. Ngga nɗyang pa ɗongɗong ɗongɗong ɗongɗong mí ka̱m. Ɓu nəm aga chen kpa i ya ɓu ga achen mí ri iya̱m iriri na kpa mí wa iya̱m iwawa mí ka̱m oga nɗyang onəm ka̱ ɗongɗong ka̱ pal ntəm nnap nəm apambin va̱ ta̱ dede ka yada va̱ na a ɓan ki ikú ayesu ki iya̱m va̱ ga ɓa ki ikú ki ikuku ta pa̱ chichat ka̱ sa̱l va̱ mma bi ka̱ na mma pak na ka̱kul nnap mɓa̱ngɓa̱ng nji yi na mma pak na. Uva̱ kú mma ga mma li na nra nshatɗing uza̱ wong ka̱tak ikú ka yada va̱ uza̱ wong ka̱ aɓang ka̱she awo wo ka̱kul yi na. A dal a ra na ka̱ ta ka̱kul yi ka̱kul yi pa̱ na i ya iriri iga har mbyet. Te ka̱kul nva ta unəm vi i na nnandən ka̱ na te uva̱ i ya iriri iga har mbyet te nro te iga aga chen iga aga chen iga iya̱m ga gwang ishi pa̱ ɗongɗong ɗongɗon, te nak te a iri ngga njul va̱ ta ìgwak mi i ra ko pa̱ gənggəng.